Bueno̱ xii, xinde̱ne̱ ngua̱ matu kútjiin, matukútjín kju̱a̱bítsjien kamatsíjien, matu jkukjí kju̱a̱bítsjien kátsitsíjien na̱'mina míxúnra̱ané, na̱'minání kátsitsíjien kju̱a̱bítsjien nde̱kjúánbi̱, kísa tu̱ kju̱a̱bítsjienra̱ chju̱ta̱jín, na̱'mi, kui kju̱a̱bítsjien xi káfera̱ xi kábera̱ katsjara̱, a̱ katsja a̱ katsjana̱ na̱'mina ndékjúánbi̱, kua̱ ki kju̱a̱bítsjienba̱ne̱, kámajie kju̱a̱bítsjinba̱ne̱ kamatsie kju̱a̱bítsjien kju̱a̱bítsjien xi títsjana ná'mina ndékjúanbi̱ne̱. Nde̱kjúánbi̱ xi mixúnra̱a ní'ya ni̱ndi̱, kua̱ ni'ya ni̱ndi̱ mixúnra̱anée̱, niya ni̱ndi̱ mixúnra̱á. Kua̱ xi ien kástiya̱ avíón mixúnra̱ané, kúsín kábendáni, kúsín kábéndáni chakun kioo̱ne̱, kúsín ku̱a̱ndá káminchatáni ngua̱ xi. xi, aparato̱ba̱ mixúnra̱ane, avíón mixúnra̱anée̱, ni'ya ni̱ndi̱ mixúnra̱anee̱, kúsín kábéndáni chakunne̱, kísín kátsíkjíni kju̱a̱bítsj, kátsíkjínra̱ kju̱a̱bítsjienra̱, yánú kándibaníra̱ kju̱a̱bítsjienne̱ ngaa̱ a̱ katsíkítji̱e̱n xi ki̱cha̱ba̱ne̱ ngaa̱ tibítji̱e̱n ki̱cha̱ba̱ kjúáne̱, ku̱ tu̱ tibítji̱e̱njínne̱ nga chju̱ta̱ sájuyáne̱ Nga chju̱ta̱ní sa ínchá ikiee, chju̱ta̱ní kitsendúsíén ni'yaba̱ kjúáne̱, aa̱n kukjí kju̱a̱bítsjien kátsja na̱'minanée̱ nga kásendá ki̱cha̱ba̱ne̱, nga kaminchata mi̱e̱ lájngaráne̱, ku̱ tu̱ lájngarájín káminchatáne̱, kaminchatára̱ mi̱e̱ linée̱ kua̱ xi ku̱a̱sín ku̱nisá xi foco̱ mixúnra̱ané, káminchatára̱ mi̱e̱ na̱tji̱ne̱, xi ien kastiya̱ ngaa̱ yanta̱ mixúnra̱anée̱, na̱tji̱ra̱ne̱, káminchatára̱ mi̱e̱ mi xí ku̱a̱ kamínchatára̱ mi̱e̱, aa̱n ku̱ tu̱kuijín niya nindi̱ba̱ ku̱e̱ji̱ne̱, nga tu̱ kuií, tu̱ kui ske̱nítji̱e̱n yajura̱ne̱, nga chaja míxí tifíu̱ne̱ ngaa̱ kaxinchasíénra̱ mi nándaní xi xinchasíénra̱ne̱, káminchasíenra̱ mi̱e̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ gasolina̱niné asa̱ ngaa̱ gasolina̱ katjunítji̱e̱nine̱ ngaa̱ gasolina̱ kákjemítji̱e̱n nga ske̱mítji̱e̱nyajura- ngaa̱ tifíne̱ ku̱ tu̱ tu̱kuijín tifíne̱ ngaa̱ kjin sá chájín yane̱, ngaa̱ yanijín chju̱ta̱ tifíu̱ne̱, kukjúan chju̱ta̱na xí xínde̱ne̱, nga kjín chju̱ta̱nanée̱ xi ngujña̱ nguski̱a̱ ku̱a̱jín kama ngujña̱ nguski̱a̱ nga chju̱ta̱nanée̱ ngaa̱ xi ya̱nga tu̱se̱ne̱ ngaa̱ indí búrru fajmiu̱ chju̱ta̱nanée̱ Nga indi náxín tsájmiu chju̱ta̱nané, ngaa̱ indi chúu̱ tája tsajmiu̱ chju̱ta̱na ngújña̱ nguski̱a̱, ngaa̱ ndsa̱ku̱ kafajmieni chju̱ta̱na ngújña̱ nguski̱a̱ne̱, yanú yajkani ndsa̱ku̱ chju̱ta̱na tsájmie ngujña̱ nguski̱a̱ne̱ nga tsén xi tsúra̱ mi̱e̱ jtíéjínne̱, an nde̱ninée̱ kámatsíjien ni'ya ni̱ndi̱ mixúnra̱anee̱ xi avíón mixunra̱ané kamatsíjien karru̱ mixúnra̱anée̱ kamatsíjien koche̱, kamatsíjien, nkjín kamatsíjien xinde̱ne̱, aa̱n xi ku̱nia mixúnra̱anée̱ xi avíónba̱ne̱ xi ni'ya ni̱ndi̱ mixúnra̱anné nga kuiní a̱ndé sájusíén mi̱e̱ nchabítji̱e̱n nchafí mi̱e̱, kui xínkjin ngú chu̱ xi indi nísie mixúnra̱á, ku̱a̱sin nchábítji̱e̱n ki̱cha̱ba̱ne̱, nchabítji̱e̱n kui ki̱cha̱ba̱ne̱, nchabítji̱e̱n ki̱cha̱ba̱ne̱. Yanú káfenira̱ ku̱nia káfie kábénanginu̱ne̱, a̱ na̱'miná kátsjara̱ kju̱a̱bítsjien chju̱ta̱ba̱ne̱ ngaa̱ nga tibítji̱e̱n, bítji̱e̱n ku̱a̱kji xi aparato̱ba̱ tifíne̱ tu̱ yanú kju̱e̱chúne̱, yanú kíkje̱ ngásún'ndie timangiñanée̱, a jóni óra̱ a jyánni óra̱, a ñujúnni, a sa̱ tieni óra̱ tifíóo̱na íkiee ni'ya ni̱ndi̱ba̱ne̱, ngaa̱ ni'ya ni̱ndi̱ mixúnra̱a xí íénnanée̱ xi avíón tsúra̱ mi̱e̱, mi̱e̱jchánané, avíón mixúnra̱a xínde̱ kámatsíjien kastiya̱ne̱ tu̱a xi ngujña̱ nguski̱a̱ ni'ya ni̱ndi̱ kitsúra̱ mi̱e̱jchánanée̱ a̱taa̱ tifánie kjúáne̱, nga ku̱a̱íkjúán xi káyaxkuan ngújña̱ nguski̱a̱ne̱ Nga ya̱a tu̱se̱ kátsianée̱ nga ku̱a̱íkjúán yaíñá mí mí xí ku̱a̱míba̱ne̱, nga de̱aáne̱ kamankjín kju̱a̱bítsjienra̱ chju̱ta̱ne̱, kámankjín, matu jku kjí kju̱a̱bintsjien kafe xi nde̱ nga tu̱ nchabéndá xi kjúán xi mani nchábéndá mi̱e̱ ikiee chju̱ta̱ xi mara̱ xu̱ju̱n xi nde̱, chju̱ta̱ xi kátsjara̱ kju̱a̱bítsjien na̱'miná, chju̱ta̱ xi káfayá kju̱a̱bítsjienra̱ na̱'mina xí mi kjúábítsjien xi kábéra̱, nchabéndá. Nkjín kju̱a̱ ámatsíjien yanú nga ncha ku kjí kju̱a̱bítsjien kábéra̱ xta̱na xínde̱ yanú nchabítji̱e̱n, nkjín, nkjín aparato̱ kátsitsíjien, kátsitsíjien na̱'mina xínde̱ ngaa̱ nchabénda̱ mi̱e̱ xi mara̱ xu̱ju̱nne̱ ku̱nia tíxannu̱. kúsin tjúmítji̱e̱nni, kúsín nchábítji̱e̱nni xi a̱kjúánba̱, ngaa̱ na̱'miná kátsjanira̱ nga nchabítji̱e̱nne̱ ku̱ ya̱ tetsusieanée̱, ku̱ nchatara̱ na̱tji̱ra̱, nchatara̱ indí lira, nchatara̱ tu̱ ñanú kju̱e̱chúne̱. A̱ ma kixannu̱, kui ni'ya ni̱ndi̱ba̱ne̱ tu̱ míni óra̱ kjúá a jñúní, a ni̱ntjinní, ku̱a̱sín kjúá, kjúá, tu̱ jin a̱síen tsúba i̱kie kui ki̱cha̱ba̱ne̱. Ndátéchjirá na̱'miná nga ku̱a̱sín kui kju̱a̱bítsjienra̱ kátsjara̱, kabéra̱ mi̱e̱ná nga ku̱a̱kjúán ki̱cha̱ kamatsíjien, nga ku̱a̱kjúán aparato̱ kámatsíjienna tu̱ i̱jínbi̱ne̱ subá ñatíjngu nangira̱ xta̱ yanú xi ixúnra̱a cíúdád, subá kui nchamachjenrá chju̱ta̱na xínde̱ yanú nangira̱ xta̱ nchafí A estado sunidóní a kíkje̱éni ngásún'ndie nchafí, a̱ya̱ nchamachjen kícha̱ba̱ne̱ nga ngake tsúboo̱ xta̱na xí nde̱, ku̱a̱sin tímanchjen kícha̱ba̱ne̱ nga ta kju̱a̱bíntsjien kámankjínne̱, nga káxinchará kasólina̱ a sa̱ mí xí kaxincharáne̱ ngaa̱ chabítji̱e̱n tifíne̱. Ku̱a̱kji ien xí bera̱a xíngi̱a̱a xí tsúra̱ mi̱e̱, ngaa̱ nchabítji̱e̱n indi kícha̱ ni'ya nindi̱ba̱ne̱ xinde̱ne̱, kukjúán xta̱na xí a̱ndé bétsu̱sienne̱ kua̱ ndá mananée̱ ku̱a̱kjúan xi ámatsíjiene̱, kámara̱ kábétsu̱sien mi̱e̱jchána xínde̱ne̱ ngaku̱a̱, nga ngujña̱ nguski̱a̱, ngua̱ ku̱a̱jín kjúan tsabíéxkun mi̱e̱jchánanée̱ tu̱nga xinde̱ne̱ kabixanngí xku̱n mi̱e̱ xinde̱ne̱, kábixangí xku̱n ni̱xti, a mi̱e̱jchaní a mara̱ xu̱ju̱n a sa̱ majínra̱ xu̱ju̱n tu̱nga a̱ndé mara̱, mara̱ síku̱ mara̱ betsuya aparatu̱ba̱ne̱ mara̱ kásíku̱ tu̱ bení kábetsu̱ya, kábetsu̱ya karru̱ mi̱e̱jchána xínde̱ ngujña̱, ngaa̱ xi ngujña̱ nguski̱a̱ ku̱a̱íkjúan kjúán xi káyaxkuanné. Ku̱nia káxannu̱ se̱kjúánbi̱ne̱ búrrúní káfajmioo̱ mi̱e̱jcháná ki chu̱tájaní káfajmioo̱, na̱xínní káfajmioo̱ kábétsu̱kja míéjchána ngújña̱ nguski̱a̱, a̱ta tsén matsíjienjín xi ki̱cha̱ba̱ xi aparato̱ba̱ xi ku̱a̱kjúán tsúba xinde̱ne̱. Nátéchjirá na̱'miná, nátéchjirá chju̱ta̱ná nga ku̱a̱kjúán kámatsíjien xinde̱ kísa̱ kijna mitjajmiea xínde̱ tu̱ ñanú takjianée̱, a nangira̱ chju̱ta̱ní, a mexico̱ní, a nga̱jchi̱ní A jendání, a na̱xíntsji̱e̱ní takjiaán, a ya̱ timáchjen áparato̱ba̱ne̱ a kui mitjamioo̱ané. Ku̱a̱kji íén nchjóo̱nu xi kju̱a̱ra̱ aprato̱ xi ámatsíjienbi̱ne̱ nga kukjúán xta̱na xí kjé bétsu̱yajín, kua̱ kju̱e̱chú ora̱ kuetsúya, kuetsúya xta̱nané míta ku̱a̱majínnine̱ a̱ta kámankjín kju̱a̱bíntsjienra̱ ni̱xtiná, ni̱xtiná kíte̱ i̱í sájubi̱, a̱ kui aparatu̱ba̱ káfíu̱ne̱ kabítji̱o̱nne̱ a̱ma nangira̱ xta̱ kábíkétsu̱ba̱ ni̱xtiná, ya̱ nchatsíjcha yájura̱ ni̱xtiná, kámankjín kju̱a̱b, nchamankjín kju̱a̱bíntjienra̱ ni̱xtiná ku̱ ni̱a̱ nga ña xí mi̱e̱jcháña nchamankjín kju̱a̱bíntsjienná, nátéchjínu̱ xi tibaséñujunjún nde̱kjúánbi̱.